मैं मतलब की हमेशा अच्छा-अच्छा तोफा भेजूं अच्छा तोफा मतलब जन अच्छा खेत अछि मेरी फसल वे अच्छा मेरा दोस्त वोला अच्छा मेरा सेहर वाला वोला अर जो भी मेरा माँ बाप छिन ता उ अच्छा छिन उंगी मेते अछि शिक्षा दिनी अर मेते अछि जगह पर रख्यू ता मिन वखि बाटिन सीखी मेरा अंदर या भवना एगी की मैं भी हमेशा अच्छू -अच्छू कनु अर अपरा अगल-बगल भी मे अछि बातें फैलेंदु।